ғаламтор желісін пайдаланып үйден шықпай ақ сауда жасауға бейім қазақстандықтар саны өсіп келеді
шын тауып жатқан қаржы миллиардтап саналуда бірақ оңай жол таңдаймын деп алаяқтардың құрбаны болып жатқандар да бар кім жауапты
бүгін анықтап көреміз бұл пендеміз ғой ток шоуы және мен олжас сайлаубекұлы армысыздар
мейрамгүл ханым ы қош келдіңіз студиямызға
ы сіз ы қазір ы қандай кәсіппен айналысасыз айтып өтсеңіз
і мен өзім ііі қазір жеке кәсіпкермін мхм және де үйде отырған анамын
осы әлеуметтік желілердің көмегі арқылы нанымды тауып отырмын өте ыңғайлы өйткені ы балам кішкентай ешқайда жүгіріп шыға бере алмаймын
осы әлеуметтік желі ыыы яғни билл гейтс айтқан екен егер сізде әлеуметтік желіде ііі бизнесіңіз болмаса сізде бизнес жоқ деген сөз ммм декен екен
ыыы осы әлеуметтік желінің ыыы арқасында ыыы
қанша жыл болды айналысқаныңызға айналысқаныма ы биыл бір жыл мхм
і бір жыл осы ііі үйде отырып өзім ыыы демалысқа шыққан кезде
біреу кеңес берді ме әлде өзіңіз таптыңыз ба аха сол үйде отырғанымды пайдаланып менің досым кеңес берді
сен үйде отырсың уақытыңды босқа кетірме ы ешқайда жүгірмейсің деп ы содан бастап кеттім міне қазір нанымды тауып ы отырмын
ол сонда сауда ма ы қандай ыыы кәсіп не істейді сонда жарнама жағынан жарнамалаймыз әлеуметтік желілер арқылы ы солай жарнамалай жарнама жасаймыз
мен айтып кетейінші иә біз ы екеуіміз құрбымыз қазіргі кезде
халықаралық танымал компаниямен елу жылдық тарихы бар миллиардер компания десек болады сонымен өзіміздің бизнесімізді толықтай интернет арқылы басқарып отырмыз
яғни кеңсе жалдамай үйден шықпай ешкімге айлық төлемей толықтай интернет арқылы
және бұл бизнесті бастаған кезде біз ешбір салым салған жоқпыз ешбір бізден шығын қаражат кеткен жоқ толықтай нөлден бастадық десек болады
жасырын болмаса айына қанша табыс әкелетін кәсіп бұл табыс ыыы бұл жерде бизнес болғандықтан кез келген бизнес уақыт қажет етеді
мысалы менің осы сәуір айындағы табысым айына жүз елу мыңды құраса қазіргі кезде ол табыс ыыы қазір мысалы неше ай өтті кемінде екі есе өсті табысым
екі есе иә осы ал бір бес алты алты жеті ай ішінде кем дегенде екі есеге өсті мхм
түсінікті біз ііі келген бізге біз ы тауарды жарнамаламаймыз адамдарға ыыы осы интернет арқылы ы табыс табу көзін үйретеміз адамдарға
оның ішінде алып кететін адамдар бар істейтін адамдар ал істемейтін адамдар енді ол кезде оларға ы ы кінә өздерінде
мынандай сияқты болып тұр да мен ііі маған да бірнеше адамдар солай ы жазған желілерде немесе таныстар шақырып алып мен мен айтады
сен суретшісің дейді маған тек қана өзіңнің ғана табысың ғана емес қосымша жалпы табыс таба беруге болады деп мені алдап
сосын таныстарым да сондай бар осындай осы кісілер сияқты шақырып алып сен баисың керемет боласың дейді
енді любой адам байығысы келеді сосын олайсың да қалай ғаламтормен баю қалай жеңіл жеңіл баисың дейді
жарайды деп мені менің ақшам жоқ деймін ақша керек емес дейді мына кісі айтқандай жарайды мен барамын дедім
бір кезде айтады сен өзіңе қосымша мына менің товарым біздің товарды жарнамалайсыңдар да
өзі анау ы өзің ақша шығармай ақ қой дейді өзіңмен қоса он он бес адамды өзіңе тартып ал да дейді ііі жаңағы солар ақша шығарсын дейді
ы бізде бір біз бостан босқа ақша салмаймыз яғни бізде кәдімгі өнім бар ол өнімді кез келген адам пайдаланады
кез келген адам бұл өнімді өзге жерден сатып алады және өзге бизнеске өзінің
яғни ақшаға сай тауар ұсынып отырмыз дейсіз ғой өзіңізге пайдаланатын
пайда табасыздар ма зиян жағын көріватқан жоқсыздар ма зиян бізде ешқандай жоқ себебі
жақсы тоуар ма мысалы айтып отырмын да ондай өтпейтін тауарларды интернет арқылы өткізеді
а өтетін тауар ол рынокта толып тұр ол өтпейтін тауар болған соң оны жарнамалап
тауарға ешқашан жарнама керек жоқ интернет керек жоқ
бұл шетелде өтпей қалған тауарды осында біздің елге келіп сатыватқан сіздер деп ойлаймын
сіз қателесесіз себебі бұл өтпей қалған тауар емес
екеуі де ыыы алаяқтық жолымен табылатын ақша иә интернет арқылы болады табуға өте қыруар ақша табуға болады
бірақ ы табуға болады қандай жолмен көп жағдайда ыыы таза жолмен емес ол алаяқтық
мен де азамын деп өліп қала жаздағанмын ғой
бір кісі жарнамасын көрдім де сөйтсем олар алдайды екен кәдімгідей алдайды
менің ағам менің ағам бір толық кісі өзі сондай сетевой маркетингпен жұмыс жасаймын деді суретке түсірші мені деп қарнын шығарып тұрып түсірді де
сәлден кейін екінші сурет қарнын тартып бүйтіп күшті болып түсті де
мен сөз қосайын сіздерге қазіргі кезде
маркетинг дейді ғой а біз мысалы киім кешек кітап аламыз ол басқа түрде ғой мысалы оны күнде пайдаланатын нәрселер ғой
мен мысалы өзім ііі үш жылда алып тұрамын кітап та кітап ыыы өзім мұғалім болған соң кітап ыыы заказ беремін
одан кейін киім кешек әшекейлер кейде
ұсынысы жақсы деп айта алмаймын тиімді жақтары бар
оның жақсы нәрселері жаманы да бар бірақ оның ережесін білу керек оның егер сіз қарасаңыз ы пікірін оқысаңыз
ыыы сосын тасымалдайтын курьерлік ең жаманы олар бір ай келеді кейде сол жаман күтіп қаласың ақшасын елу пайызын бересіз де енді бір ай күтіп қаласың оның
а сіз қандай кепіл бересіз ақшаны лақтырасыз да сосын алдап кетсе ше
келеді ме келмейді ме
сізге тауарлардың барлығы әйтеуір жетті ме сіз ііі бәрі жетті иә бірақ ыыы бір жағынан кітап жағынан ыыы бәрі жақсы
тек киім жағынан ыыы кішкене несі осы ұнаған жоқ
немесі ұнаған жоқ
өлшемі келген жоқ сосын ыыы сапасы онша емес болды
бірақ егер сіз өзіңіз білесіз ііі әлеуметтік желіден алатын киім сіз уже өзіңіз білуіңіз тиіссіз
кейде ол ыыы сапасы да болмай қалады кейде сол иә оны біле тұрып аласыз ғой бәрібір
үйде қызықтырады ол әдемі көрінеді сенде сондай бір қашан оны іздейсің қай салада болады саудада
ал мына жерде көресің де нөмірді сосын звондап
сізге сапасы ыыы өзгесі де көңіліңіз і толмай қалған кездер болса да сіз бәрібір оны ғаламтордан әлі сатып алып жүрсіз иә
бір тағы бір жағдайды айта салайыншы менің бір класстасымның інісі ұбт тапсыратын болды да менің жасым он тоғызда
і сөйтіп интернеттен көрді вк дан осындай осындай ұбт да тест сұраққа жауап сағат отыз мың теңге тұрады
осындай осындай пәлен адресте келе ғой ала ғой деп
енді ол ол кезде дұрыс емес қой енді сағатты алыватқан оның да оқу керек қой басында болу керек қой
жарайды деп адресін айтып отыз мың теңгенің жиырма мың теңгесін бере тұр мен қазір алып келемін жерден деп
жиырма мың теңгені берді сорлады ғой сол күйі
тауарды алмай ақшаны беруге болмайды ғой енді ол өз баланың қателігі
әлеуметтік желідегі кез келген дүние ол адамдар үшін жасалмаған ол пайда табу үшін баю үшін
ол кез келген затты жүз пайыз мақтадан жасалған деп жарнамалайды керемет үстімде тозбайды өзі жүреді деп мысалы аяқ қиімді солай жарнамалайды аласыз
мен осы мына үстімде көріп тұрсыз ғой футболка иә осымен
осыны шығарғаныма әлеуметтік желі арқылы сатқаныма міне бір жылдан асты мхм ешкімді алдап көрген жоқпын жаңағыдай
сізге мысалы аңсаған ханым сізге мысалы сататын адам ретінде ғаламтор арқылы сату ыңғайлы ма әлде кеңсе жалдап осылай
жоқ мысалға мен енді ашылған кезде менде ешқандай кеңсе де дым да жоқ жаңағыдай тек әлеуметтік желіде достар өте көп болды
сол әдеуметтік желі арқылы сата бастадым м одан кейін дүкендер де пайда болды сөйтіп жаңағыдай достарым демеп отыр бірақ ішінде дүкендері бутиктері бар өте көп екен
солар жаңағыдай ала бастады сөйтіп тарап кетті қазір отыз шақты дүкенмен бірігіп жұмыс істейміз
әрине маған айтыватқандар өте көп болды сен мені лақтырып кетпейсің бе деп жігіттер комментария жазады да
мен айтамын үш мың теңге үшін мен сені лақтырып жаңағыдай бір жаққа қашып сөйтпеймін ғой және
сенімсіздік бар ғой иә сенімсіздік бар
ал сіз сіздіңше неліктен сенімсіздік бар осындай жағдайда сенімсіздік алданып қалғандар бар шығар мхм
бірақ сапасына сәйкес болмады өте нашар қайтадан ақшамды қайтарып өндіріп ала алмадым
көйлек заказ бердім жұмыс жұмыста уақытым жоқ менің алып келді жұмысқа
үш көйлек алып келді үш көйлегін екеуін ұнаттым киіп көрдім енді екеуін алдым да біреуін алғым келген жоқ иә
сөйткен едім екеуінің ақшасын төлеп біреуін қайтарып өзіне бердім мхм иә
мен ғаламтор арқылы өзім қосымша табыс тауып жатырмын әшекей бұйымдар жасаймын қазіргі ыыы
өзіңіз қолыңызбен жасайсыз өзім қолыммен жасаймын білезіктер
мен негізгі өзімнің жұмысым бар бірақ жұмыстан кейін ыыы сенбі жексенбі күндері жасаймын
мысалға оларды магазиндерден дүкендерден таба таба алмайсыздар оны тек мысалға мен тапсырыспен ғана і әр адамға мысалға ііі жеке
і м қалай айтсам екен жеке
тапсырысқа қазір ыыы бұл кәсіпті бастағаныңызға қанша болды қанша болды
любой жерден ондай заттарды ала алмайсыздар
ол тек жеке тапсырыс бойынша мысалға шетелдік голливудтық актер актрисалардың короноларын қыздар мысалға неге тойларына кигілері келеді
мен соны ы мойыншақтардан неше түрлі тастардан жасаймын
қанша болды айналысқаныңызға айналысып жатқаныма екі жылдай болып қалды ііі инстаграм желісі арқылы сатамын ммм бағасы қол
базардан қарағанда жоқ сізге сізде қазір міне әлеуметтік желі арқылы саудалап жатырсыз бұл табысы жеткілікті деп айта аласыз ба
мен мысалға бұған беріліп жасап жатқан жоқпын мен бос уақытымда ғана жасаймын
если мен тек осымен айналысатын болсам ммм маған оның табысы жеткілікті болушы еді
мысалы тастарыңыз қазір тастар әртүрлі бар ғой жасанды тастар бар жасанды иә
сұранысқа байланысты
қараңыздар бір жерде тапсырысқа тапсырыстың барлығын орындауға үлгірмеймін деп жатыр кейбіреуінде енді ыыы сенімсіздікке тап болып жатады
енді сенімсіздік і неден пайда болады ақпаратты білмегеннен
жоқ мынандайларда сенімсіздік болмайды мен өзім сурет салып мысалы интернет арқылы сататынмын
ы жаңағы иә бұл сенімсіздікті біз анау анау алаяқтарды айтып отырмыз
көңілінен шықпай қалады ол кісі алады да жазып жібереді маған ұнамады міне содан біреулер оқиды да енді кете береді содан
сондықтан да ол енді і біреудің айтқанына бәріміз елігіп кетпеу керекпіз ы дұрыстап өзіміз анықтап қарап алу
түсінікті ы нұрым мырза сіз айтып өтсеңіз
енді айтыңыз енді ортаға салыңыз иә
мен үшін ол әлеуметтік желі деген анандай орысшалап айтқанда былай не серьезный нәрсе де іхі
бір еркек иә еркек жоқ ойбай оқысаң ешқайсысы соңына дейін оқымайды инстаграмда
жаңағыдай бірдеңе үйден байығың келеді ме онда бізге қосыл бірнәрсе деп жазады ғой иә
жоқ мен негізінен мен сол әйел адамдар ғой негізі қыз балалар ғой өте қатты сыйлаймын
бұл кісі онда әлеуметтік желіні тиімді пайдалана білмейді жоқ ол көп кісілер
мен мен үшін ііі маған қажет емес
құдайға шүкір денем он екі мүшем сау барып көріп ұстап тістеп көріп алмаймын ба оны
тиімді пайдалана білсеңіз сіз әжептәуір
жоқ сіз і сіз өзіңіз әлеуметтік желі арқылы бір тауар алуға тырысып көрдіңіз бе негізі жоқ мен тырыспаймын
өйткені ііі дым жаңа айтывотыр ғой әпкелерім айтывотыр ғой сапасы жоқ киімдердің дейді де шынымен
сіз енді біреудің естігенімен кете беруіге болмайды ғой негізі анықтап талқылап көру керек
бірдеңе айтып кетейін ыыы жалпы қыз балаларын жаңа айтыватырмын ғой қатты сылаймын өте жақсы көремін
еркектер жоқ негізінде сондай жаңағы интернеттен байығың келеді ме деп отыратын да
білмеймін может олар ұялатын шығар бірақ қыз балаларға мен
оның артында кім отырғанын сен білмейсің иә енді енді ол көрінгісі келмейді де ұялады да көрдіңіздер ме
ол ұят ұялып жұмыс істегеннің несі жақсы
тыңдаңыз бірнәрсе айтайын қыздарға мен кеңес берер едім жалпы әйел адамдарына
шын байығың келетін болса тұрмысқа шық та бала ту демографияны көтер ай сайын мемлекет ақша береді саған
мен айтып отырғаным ы адамдарды жамандыққа итермелеу ақшаларын алдап ыыы алаяқтық жолдармен ыыы басқа біреулердің өмірлерін құрту
вот сол жағын қарау керек ал жай заттарын сату ол бәрін сатсын онда
мысалы менің құрбым иә ринат сөзіңіз ауызыңызда мен жалғастырайын ы арықтағысы келді сұлу бір керемет мүсінді бір өзінше ойлап алған
әлеуметтік желінің барлығын қарады ішінен таңдап керемет бір дәрілерді ішіп жүрді скорыймен өліп қала жаздап аман алып қалдық
ал ол компанияға хабарластық онымен ол шетелде екен оны жарнамалаушылар тымтырақай қашты таппадық
сондай компаниямен кәдімгі сенімді
бәрі жазылған жалған печать
интернет деген
ережеге бағындырайық іхі сіздер мынау жеке мың адамнан бір рет болған жүз адамнан жарты рет болған оқиғаны
осы жүйелі түрде интернетте болып жатыр деп айтып керек емес жалпы статистиканы қарайық
ы батыс дейік шығыс дейік шығыс японияны аламыз сол жердегі жүйеде желіде болып жатқан сауданың статитикасын қараңыздар
бұны егер де жүйелендіріп ыыы есептей келсек ы зерттеушілердің пайымы бойынша ыыы он сегіз жастан қырық төрт жасқа дейін әйел адамдар жетпіс пайызды құрайды екен
соның ішінде тұтынатын заттар яғни бір рет сатып алды одан кейін яғни өзінің бойынан аспайтын заттар бар
ал мынандай үлкен заводтарға болсын басқа түрлерде болсын интернет деген ол құрал яғни нұрымды мен тауып алуым керек данныйларын жазамын да жіберемін
сосын бұл жерде төлем құралы бар экваринг деген затты ұмытпаймыз яғни ақшаны қаладым төлей салдым емес
менің өзімнің карточкам бар ол карточкадан ақша төлем тексеру арқылы өтеді төлеуші кім
енді алушы кім деген сұрақ туындайды ғой ол ақша кімнің есеп шотына түседі
осы жерде жаңағы заңды түрде болсын басқа болсын бәрі өзімізге келіп тіреледі
иә тексеріңіздер онда тұрған ештеңе жоқ қазір әділет басқармасының әділет жүйесінде де бар ыыы салық комитетінде тексерсеңіздер ол кәсіпкер кім оның артында кім бар
тіркеуші орган кім соны анықтап алыңыздар одан кейін құрылтайшылар тұрады ол жерде учередитель деп ыыы жалпы ыыы қоғамда жеңіл таниды
кәсіпкерлер директор кім оның бәрін қазір кабинетте отырып ақ ешқайда бармай ақ тексеруге болады тексеріңіздер анықтаңыздар ақша аударылсын
одан кейін мынау ы ақша төлеу құралы бар киви кошелек дейміз басқа кошелек дейміз жаңағы яндекс деньги дейміз
жалпы электрондық қаражатпен өзіміздің қаражат осының бәрін жалпы мектепте болсын университетте болсын
әрі кеткенде осы дастарханның үстінде әкесі баласына анасы қызына үйретіп отырса бұл жерде ешқандай қиындық жоқ
арнада қысқа ғана жарнамалық үзіліс біз ыыы ғаламтор арқылы сауда жүргізгенде сауаттымыз ба
бағдарламаның келесі бөлімінде анықтаймыз арнамыздан алыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы біз ыыы ғаламтор арқылы баюға болады ма тақырыбын талқылап жатырмыз
жанасыл мырза мен бір қызық мысалдан бастайын өткенде фейсбукте бір қызық ы сурет жүрді ол жерде былай
бір адам екінші адамды кінәлаватыр сен бір с ыыы фотоапараттың суретіне сен лайк бастың дейді иә а мен сен басқандықтан ол фотоапартты сатып алдым
бір аптадан кейін ол істемей қалды дейді енді адам айтады ғой менің оған не қатысым бар дейді мен ол фотоапартты сатқан жоқпын дейді
жоқ сен ол фотоапартқа лайк бастың дейді демек ол саған ұнады мен соны сатып алдым дейді
бұл жерде айналып келгенде нәтиже ааа адамға сауаттылық керек сауатына байланысты болып
сауатына байланысты болғанда енді сонда сауат ыыы сауатсыз адамдарды сауаттылыққа қалай шақырады
танымды ақпараттар өте көп мүмкін сол жағын дамыту керек шығар түсіндіру керек шығар мектептен бастап
интернетті қалай пайдалану керек оның плюстарын ы жақсы жақтарын жаман жақтарын
интернетте мындайлар болады ыыы андай келеді де сенің ыыы фамилияң баяғыда бір кісі қайтыс болыпты
ы соның фамилиясына ұқсас екен давай ақшаны соның ақшасында ақша бар бөліп алайық деп неше түрлі келеді ақымақ адамдар соған келісіп қалатындар бар
бірақ жауапқа көшейікші сізге бір сұрақ қояйын жаңа статитикеге деген ы әңгімені бастадық
статистика туралы айтайын екі мың төртінші жылы ыыы бейресми
ринат мүмкіншілік болса мен сұрағымды қояйын сосын сіздің жауабыңызды тыңдайық болады ма әйтпесе енді кішкене басқа жаққа қарай кетіп бара жатқан сияқтымыз
і сізге қоятын сұрақ жүз пайыз сауда сатып алу сатуды алайық соның ішінен интернет арқылы қанша пайыз сауда жасалады сізде ақпарат бар ма
ыыы бар ма жоқ па деген сұраққа жауабыңызды беріңіз одан кейін жалғастырайық иә
мен түсінгенім жоқ жоқ сияқты
енд келесі сұрақ мынау интернетте жасалып жатқан саудалардың жүз пайызын алайық интернеттің ішінде жасап жатқан жүз пайыз сауданың
артында қаншама адам жәбір шегіп жәбір шегіп соңында ойбай мен осындай банкрот болдым не болмаса ақшамды тонап кетті деген қанша пайыз соны статистикасы бар ма
ы енді екі мың он төртінші жылдары бейресми мәлімет бойынша тмд елінде ыыы
ыыы қанша мысалы ы сексен бес ііі миллион адам зардап шекті деп айтылғаны бар ыыы соның ішінде тек қана пайда тапқан бір ақ миллион
қазақстанда он жеті миллион адам бар і біріккен ұлттар ұйымының статистикасына сәйкес интернет қолданушылардың пайыздық үлесі елу сегіз бүтін жүзден сексен екі пайыз
ал сексен бес миллион адам ол тмд елінен алданды деп отыр ғой енді қайдан алғанын білмедім
тағы бір статистикаға көшейін бізде ііі сол он екі мен алпыс бес жас аралығындағы азаматтардың ы интернет қолданушылары тек жетпіс пайыз

екіншіден біз ііі гуглдың статикасы бұл күніне үш рет электрондық поштамызды тексереміз
жүз сексен рет жүз сексен рет мобильдік телефондарымызды гаджеттерімізді смартфондарымызды ыыы блокке түсіріп оны қайтадан шығарамыз
бұл дегеніміз і осы әлеуметтік жарнамалардың өте қатты дамып жатыр оның әсер етуші фактор ол жахандық кризис өйткені
мысалы ыыы көп компаниялар өзінің шығынға ұшырап жатқанына сәйкес көп шығындарын ыыы қысқартып жатыр
сондықтан ы жарнамаға арналған шығындарын интернетке арқылы жарнамалап өте ыыы үлкен көлемде қаржыны үнемдеп жатыр
аға сол тауардың ы сапасыз бар біреуі сапалы
ол сапалы өйткені оны менікі сапасыз шықты деп айтады да
теледидардың арғы бетіндегі көрермен енді әлеуметтік желіге мен сенейін бе сенбейін бе деп ойланады
мен осы жайлы ыыы әлеуметтік желіден өзінен оқыдым да қазақстансыз жетпіс пайыз жастардың арасында жетпіс пайыз дедіңіз
ал ы жалпы ы жалпы он жеті миллионның бес алты миллионы әлеуметтік желіні қолданады екен
ал әлеуметтік желіге тауар ұсынушы болмаса өзі жайлы ақпарат беретін адамдар
әр әлеуметтік желідегі сондай ақпарат беретін адамдардың екіншісі өзі жайлы немесе беретін тауары жайлы дүниесі жайлы сәл өтіріктеу мәлімет қосады екен
енді ол адамның тұтынушының өзінің сауатына байланысты ол ол тұтынушының сауатына байланысты ол
қай жерге барсаң да мысалы мемлекеттік тапсыруларда қойып бергеннен кейін ол акті болады тауарды қабылдап алу акт
соған байланысты техникалық ы сәйкес келіпті осыған байланысты біз қабылдап аламыз деп бізге ақшамызды береді сол үшін қарызымызды береді
түсінікті әңгімемізді әрмен жалғастырмас бұрын экранға назар аударайықшы сюжетіміз бар
гауһар жолдасымен бірге қол ұстасып отау құрған күннен бастап қолөнер бұйымдарын жасаумен айналысады
отбасылық бизнестеріне бүгінде он бес жыл толып отыр
ал соңғы сегіз жылдан бері қолдарынан шыққан туындыларын әлеуметтік желі арқылы сатып жүр
нәтижесі де жаман емес бір күндік табысы орташа есеппен жүз мың теңге кей күндері тіпті екі жүз мың теңгеге дейін жетеді екен
қазір жақсы болды мына әлеуметтік жүйе деген ыыы барлық ы шығарып жатқан өндіріп жатқан бұйымдарымыздың
барлығын сол ы парақшаларға салып халыққа таныстырып міне неден жасалған қалай жасалған бәрін түсіндіріп жазып м хабарласып отырамыз
енді әлеуметтік желі арқылы ыыы жаңағы орташа есеппен алғанда табысымыз жүз мың бір күндік
біле білсек ғаламтор ғаламат бизнестің көзі
ақпараттық технологиялардың дамыған заманында кәсібін желі арқылы дөңгелетушілер қатары уақыт өткен сайын артып келеді
ғаламтор қолданушылармен қатар мәлімет іздеушілер де көп
бірақ алдын ала жасалған тапсырыстың кейде көңілден шықпайтын тұстары да жиі ұшырасады
бұндай кейіпкерлеріміздің бірі мәдина махамбет бүгінге дейін бір емес бірнеше рет жасаған тапсырысының ешбірі көңілінен шықпаған
ең сорақысы оны алмасына қоймай тастап кетіпті
бізде ондай түс қалмады деп мына қоңырды маған мәжбүрлеп қалдырып кетті одан кейін біз осылай тапсырыс бергеннен кейін біз осында қалдыруымыз керек деп
і тағы өздерінің ішкі тәртіп ережелері бар екен і сол үшін де амал жоқ алдым сосын ұстап жүрмін енді ақшаға келген дүниені тастай тастай алмайсың ғой
сол үшін де қазір енді неше түрлі жағдайлар болады алаяқтар да болуы мүмкін ыыы дүкеннен барып салып алғанға жетпейді
мамандардың айтуынша айына бір миллионнан астам адам кіретін сайт жақсы табыс көзі саналады
статистикаға сүйінсек онлайн сауда жасайтындардың елу бес пайызын ер азаматтар құрайды
сондай ақ тапсырыс берушілердің басым бөлігі жиырма бес пен отыз төрт жас араларындағыларға тиесілі ал ең белсенді тұрғындар алматыда тұрады
жұлдыз байділдә бейбіт сұлтанбек пендеміз ғой ток шоуы
жаңа өздеріңіз куә куә болдыңыздар ыыы бір тұтынушы ы сөмке тапсырыс берді әкелді басқа түс
енді ы басқа түсті әкелді енді ы қайтарайын десе қайтармайды олардың өзінің ішкі тәртібі бар дейді
тұтынушылардың құқығын қорғау заңында тұтынуға алынған затқа он төрт күн беріледі
он төрт күннің ішінде сіз қайтарып беріп кез келген жолымен ғаламтор арқылы алсаң да кез келген үйіңізге әкеліп берсін
өзіңіз барып алыңыз арада тағы да тасымалдаушыға бір тағы да біреу болсын тұлға болсын оның қатысы жоқ
яғни сіздің қолыңызға зат түсті осы күннен бастап он төрт күннің ішінде чегіңізді сақтап қойыңыз биркасын жұлмаңыз
қайтарып беріңіз де ешқандай жауапсыз ұнамаған заты болатын болса мынау маған ұнамайды
он төрт күннің ішінде ол сізге затты айырбастап беруге міндетті не болмаса ақшасын қайтарады мхм бұл заңмен бекітілген
қазір ы қымбат ханым сіз енді тапсырыс ы берген адам ретінде айтыңызшы сізге ыыы чек ұсынылды ма
ұсынылды бірақ олардың ішкі тәртібі бойынша ы жаңа қабылдап алған затты қайтарып алуға рұқсат жоқ
ол өздерінің ішкі тәртібі олардың ішкі тәртібі бойынша
жоқ олай шіли асығысқа қарай бас алмаңыздар бұл жерде кейбір заттардың кейбір тауарлардың қайтпайтын тауарлар бар
мысалы жеке тұтынатын сабын иә аласыз бардыңыз қолыңызды жуып алдыңыз сосын қайтадан ол жуылған сабынды қайтаруға
жоқ ашпас бұрын сыртындағы не бір анықтамасын иісін басқасын анықтап алуға болады ғой сауаты бар адам оны оқиды деген ойдамын
яғни барлық заттарды қайтара бермейміз
ол жерде статистикамен халықты сендіре алмайсың статистика деген мысалға любой адам статистиканы айта салады мен де айта салуым
жоқ сіз мысалы неге сенесіз
әркімнің өзінің құқығы болуы керек кірсін барсын да бармай ақ қойсын ұнайды ма ұнамасын
бәрімізге түсінікті нәрсе айтайын біз тек заттың көлемінде қарап кеттік
ы бізде бәрімізге таныс шоу бизнес өкілдері бар миллиондаған екі миллион адамдары бар олардың бәрі
жоқ егер де тойға шақырғың келсе біздің топқа тіркел демейді ғой ешқандай
желі арқылы өздерін өздеріне жарнама жасап отыр сол арқылы халық оны таныватыр сол арқылы тойына шақырватыр сол арқылы концерттеріне барып жүр
ол бірінші нәрсе ол қызмет иә бөлек нәрсе емес сол арқылы ақша тауып отыр демек ол әлеуметтік желіні пайдаланып отыр
тағы бір екінші нәрсе бар ыыы жақында бір жаңалық шықты ыыы шетелдік ғалымдар енді әлеуметтік желі арқылы сіз кез келген заттың иісін сезе алатын жағдай жасап жатыр
демек ертең сіз тағамды интернеттен көресіз иісін сезесіз содан кейін тапсырыс беріңіз сізге әкеліп береді
жеңіл жағына ұмытылу керек мысалға жаңа жұлдыздар девтсыз ғой шоу бизнестегі мысалға ыыы батырхан шөкенов ағамыздың бірде бір тойда жүрген несі жоқ екен де видеосы жоқ екен
мысалға шетелдің әншілерінің мысалы тойда бірдеңе
біз алданып қаламыз интернет арқылы деп жай дүкеннен де алданып жатады адамдар арзан бағаны көрсетіп үстіне қосып жіберіп енді ол адамның өзіне байланысты иә
сосын және менің айтқым келетіні мысалы қарап отсаңыз қаншама адам еңкейген ы қариядан балаларға дейін і желіде отырады
енді і жұлдыздардың астына қарап қалсаң бір бірімен ы төбелесіп салғыласып жатады иә
енді сол уақытты бекер кетіргенше мысалы тиімді жағына пайдаланып мен мысалы өзім тәрізді аналарға айтқым келеді
үйде отырып сол ақшаларын тауып өзінің отбасына солай көмектессе деп
мен мысалы қазір ыыы соның арқасында мысалы балама ы керек нәрсесін алып үйірмелеріне жазып осы интернеттен тауып отқан ақшамен солай көмек беріп отырмын
енді жұлдыздардың астына ыыы көп коммент жазылады пікірлер
осындай осындай байығың келсе бізе қосыл андай андай андай деген соны
мен сіздерді үнемі банға тығамын
адамгершілік заң анау мынау бәрін бұзып отырсыз сіз біреудің бетін әкеліп өз жарнамаңызды жасап отырсыз да
жасаудың әртүрлі тәсілдері бар бұл жерде сауатты жұмыс жасай білу керек спам емес спамды қолданбай
себебі ол мынандай қазір пирамидалар толып кетті ғой вот сондайлар мүмкін жоқ біздікі қаржы пирамидасы емес яғни сондай жасайтындар
ақша табамын сен байып кетесің өйстесің деп яғни интернет маркетинг бар сол интернет маркетинг бойынша сауатты түрде жұмыс жасай білу керек спамды таратпай яғни
яғни сіз шатастырмаңыз көпке топырақ шашпаңыз сауатты жасайтындар бар сауатсыз жаңағындай бәріне ойбай
пирамида сондай дүниелер болмаса ондай элементтер болмаса қалған сауда жасау ол болады деп ойламын мен
өйткені сол арқылы қазіргі ғаламды даму жағдайына байланысты әр адам осындай істермен айналысып даму керек қой енді бір
рахмет иә альбина ханым
бағана бері тыңдап жатырмын ыыы әлеуметтік желі арқылы байып кетуге болады ма деген менің пікірім бойынша болмайды
негізі ііі өйткені алдап кетеді иә нақты білу керек мысалы ешкім нақты білмейді ол шынымен жақсы товар ма өйткені көрмейді
негізі дүкеннен барып кәдімгідей көріп і киіп сөйтіп алған дұрыс деп ойлаймын әрбір затты яғни тек киімді ғана емес
сіз жаңа өзіңіз барып ы өзіңіз барып жеке көріп ііі ұстап і көру керек деп отырсыз ғой тауарды
жалпы енді психологтардың ыыы пікірі бойынша осылай сауда жасаған адамдардың жүйкесі тынышталады екен иә
білмеймін бірақ мен көп адамдарды
осы бойынша айтып өтсеңіз
ғаламтордағы сауда мен осы жеке де сауда туралы айтып өтсеңіз
иә айырмашылығын енді айта өтейін бұл тақырыптың төңірегінде
негізінен ы қыз балалар иә көбінесе ыыы стресске ы бейім емес келеді иә олар көбінесе көп ұшырайды стресске депрессияға кіріп кетеді
және де осындай м емнің бір түрі бар ы шопинг терапия деген иә
ол жаңағы қыз баланың әйел баланың ыыы бір нәрсе бір затты ы сатып алу арқылы өз өзін емдеу психологиялық жағынан емдеу жанын емдеу иә былайынша айтқанда
негізінен бұл ы иә терапия ол бар негізінде дәлелденген ыыы м әлем ы деңгейінде
і енді ііі әлеуметтік желіге келетін болсақ әлеуметтік желіде ііі өз пікірімді айта кетейін иә осы жерде
әлеуметтік желі арқылы баюға болады ма болмайды ма
бұл ы менің ойымша әр адамның өзінің құқығы бар ғой және әр адамның өзінің ы таланты бар жаңағыдай дарын дарыны бар біткен
мысалы таланты болып тұрса егер неге оны салмасқа желіге неге ол арқылы табыс таппасқа
ыыы ал енді егер ол мысалы алданып қалатын адамдарға келетін болсақ ол ы жаңағы әр адамның сауаттылығына байланысты деп ойлаймын
сондықтан да мысалы әлеуметтік желідегі сауаттылықты көтеру керек қазіргі жастарға
көбінесе айтыватр ғой статистикаға көп мән беріватыр статистка бойынша он сегіз отыз үш жастағы адамдардың арасында жаңағы әлеуметтік желі арқылы товар тұтынады деп айтыватр иә
сол жаңағы сол жастардың ыыы әлеуметтік желідегі ммм сауаттылығын ы қаржы сауаттылығын
және заңнама жағынан сауаттылығын көтеру керек деп ойлаймын сонда ешкім мысалы менің ойымша алданбаушы еді
енді былай қарасақ ыыы мен жаңа қойған сұрағыма тағы да жалғастырып өтсем
ыыы жекелей барып ы тікелей барып сауда жасаған ыыы гөрі мүмкін ғаламтор арқылы сауда жасаған кезде мысалы қарап отырасың да ыыы
жерде сатушының сізге әсер ететін факторы болмайды
мынау сапасы деген керемет мынаны алсаң қателеспейсің мынаны алсаң қыс бойы тонбайсың жүресің деген сияқты ондай саудагерлердің де өзінің бір психологиялық ыыы әсері бар ғой
ы ғаламторда қараған кезде мүмкін сенде ойлануға мүмкіндік бар мүмкін осы жағынан келген кезде ғаламтордағы сауда да ыңғайлырақ шығар
қалай иә микрофон микрофон алып сөйлесеңіз
бұл жерде де жалпы алдау деген тақырыпты бұл осы сөздің қасынан айнала береміз де қайта қайта
енді біз бүйтейікші жалпы жүз адамнан екеуі алданады бұл статистика
жүз пайыз халықтың арасында дистркутивтік элемент дейміз бестен жеті пайызға дейін барады
жеті пайыздан асса үлкен бір халықтың халықтың арасында бір көтеріліс болады оны сыртқа қарай шығарып тастайық та саудаға көшейікші
саудадан баюға болады ма деген тақырыпқа келейік иә болады
кедей болып қалуға болады ма иә болады
бұл нет деген сөз бұл желі құрал
яғни тура осы аудитория сияқты да тура сол базарға барып сатып аласың ба былай барасың ба
мен айтайыншы мысалы ыыы мынау футболкамен айналысыватқаныма бір жыл болды дедім ғой
ы осы бір жылдың ішінде он екі мыңдай футболка сатқан екенмін және көбісі осы мына әлеуметтік желі арқылы кетті
і ешкімді алдаған жоқпын ыыы бірақ жаңағыдай кружканы да жасай бастадым жаңағындай қазақтарға ұнайтын
шай ішсең көңілің жай ал енді өзіміз отырып шай ішейік деген сияқты бірақ ол жүрмей қалды одан кейін оны қойдым
әрі қарай тек мына футболкаларды жалғастырып жатырмын да өте жақсы меннен ешкім алданған жоқ
отандық өнімді жарнамалауға өте тиімді құрал болып тұр қазір
оның барлығы өте тиімді енді отандық өнім ал сырттан келетін тауарларға не айтасыздар
енді мұндай жағдайда алданып қалған жағдайда жаңағы елнұр ағамыз айтып отыр
тұтынушылар ы құқығын қорғау департаментіне барып жаңағыдай ыыы ауыстырып алуға немесе болады
енді мен ойлаймын былай өте қымбат нәрсе алмау керек шығар өзің мысалға бір бес мың
бір жол бар мен өзімнің арнада қысқа ғана жарнамалық үзіліс
ғаламторда баюға болады ма болмайды ма сонымен
бағдарламаның келесі бөлімінде анықтайтын боламыз арнамыздан алыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы біз ғаламтордағы сауда тақырыбын талқылап жатырмыз
біздің қазақ халқы бизнеске енді ғана ойысып бет бұра бастаған халықпыз
сөздің шыны керек ы бұрын жібек жолы арқылы заттардың барлығын қазаққа бүкіл қытайдан жібек жолға келіп таралып әйтеуір соны сатып алып көріп өскен ата бабамыз бар
ал енді қытай халқына келейік олар не ы шемішке сатса да пісте ыыы ши сатса да олар күнін көреді
олар ы мысалы бір қарапайым мысал алайық джек маа ол әлемдік миллиардер
ыыы барлығымызға қоғамымызға ы негізгі интернет әлеуметтік желіні әкеліп беріп отырған марк цукгербергті алып әлемдік ең танымал тұлға
ыыы бүкіл виндоус компаниясын құрастырған ы стив джобс бәрін барлығын алып қарасақ бұл бізге жағдай жасап тұр олар қандай әрекет жасады
бұлар ы әлеуметтік желіні тиімді пайдалана отырып бүкіл әлемге таратылым жасады
джейк маның негізгі бүрынғы алып сатып сөйтіп пайда көріп отыз бес миллиард ақш доллары бар қазір әлемдік ыыы ыыы танымал тұлға
оның әрекеті біздің қазақстанға енді енді келіп жатыр
құрметті телекөрермендерді әрі бүгінгі қонақтарды шақырарымыз
бізге тәй тәй басып келе жатқан енді бизнеске құрал болывотқан мына әлеуметтік желіні оңтайлы әрі тиімді пайдалануды ұсынатын едік
және де алданған және де бір екі аяғы бір етікке тығылып қазыққа қағылған ы сіздей не болмаса бір басқа да тұлғаларға айтарымыз
заңдарды дұрыс пайдалана оқып және де соны тиімді іске асыру бойынша тиісті мемлекттік органдардан сауатын ашып не болмаса бір ы соны дұрыс пайдалана білуге шақыратын едік
и және де әлеуметтік желіні тек ы жаман деп қана қарамай жақсы жағын да ойлап ескергеніміз дұрыс
өйткені базар дөңгешегінде айта кетейік қазір базарларда елу мың алпыс мың беріп ы олар ыыы жалағы беріп ы не болмаса ы былай айтқанда аренда дейді ғой иә
ыыы жалдап алып тұрып жатыр олар ыстықта да суықта да сол жерде күні түні тұрып жатқан жайы бар
ал сіз жылы үйіңізде жылы төсегіңізде интернеттің ентерін басып қойып сауда сатыватсыздар
сіздер ойламайсыздар ма базарда қиын қыстау күн кешіп жатқан адамдарға кедергі туғызбайсыз ба
оларға бір ыыы саудасына бір ыыы ауызына жырып алыватқан жоқсыз ба осы мәселені де ойлау керек тиімді жақтарын
мен өзімнің саудамның тоқсан пайызын деп айтайын ыыы интернетпен жүргіземін ол былай
ол былай болады ыыы үлкен көлемде сатып алулар жасаймын ііі қарапайым құрал киімнен басқа барлығын аламын енді киімнен басқа барлығын аламын
ол былай болады тауар ұнады барлық қазір ііі ықпалды тауарлардың барлығының өздерінің сайттары бар әлеуметтік желілері бар
ұнайды ыыы хабарласамын маған электрондық поштама оның техникалық мінездемесін жіберуін сұраймын ең бірінші мхм
техникалық мінездемесі жоқ болса ол ықпалды ыыы дұрыс дүние емес болады да ол
өндіруші болғаннан кейін оның міндетті түрде оның ы мына жерін осылай жасадық мына жерін былай жасадық
мына жеріне мынандай темір салдық қоңыр цветі деген сияқты түсі соның барлық техникалық
поштаға жібереді міндетті түрде онсыз онсыз әлі бір келісім жасап көрген емеспін мен
мхм міндетті түрде поштаға жібереді содан кейін мен аламын да оның ыыы счет фактурасына ақшаны жіберемін ы счет фактурасын қояды сон жібереміз
барлық көшірімдер бізде қалады маған келеді ол сол күйі алады
түсінікті енді ғаламтор арқылы әлеуметтік желі арқылы сауда жасаудың жалпы қауіпті тұстары бар ма қалай ойлайсыздар
жоқ қауіпті тұстары бар ма алдымен қандай қауіп бар өте көп
жаңағы сетевой маркетинг қауіпті тұсы сосын жаңағы ііі жаман тауарлар мынау дәрі дәрмектер сатып алып керек емес ііі ғаламтордан деп ойлаймын
ол денсаулықты құртатын дүниелер сатып алмай ал кәдімгі ы қолданысқа берілетін материалдарды алуға болады
оның себебі бізде ы жүз жүз елу миллиард веб сайтпен деп ыыы парақшаларымыз парақша бар әлем бойынша да жүз елу миллиард аха статистика бойынша
қайдан шығыватыр ол статистика енді ағамыз отыр ғой статистик
ол заңгер тақырыпқа зерттеу жасап келген кісі ғой
жоқ кез келген ақпараттың шыққан жері болады ғой мен мына жерден алдым деген жаңа зиянын айтайыншы мен
соны айтып отырмын мен сіздерге айтып отырғаным тек қана бұл жерде біз шектеу қоя алмаймыз ештеңеге бұл болады сауда
тек қана жаман жақтарын ғана ыыы бақылап отыруымыз керек бәрімізге жаңағыдай алаяқтарға алданып қалмау керек
жоқ ы қазір міне ғаламторды барлығымыз пайдаланамыз ғой ортада мен мысалы кірген кезде сайттарда шет жақтарында толып тұрады
ыыы осынша күннің ішінде арықтау дейді осынша уақыттың ішінде бұлшық еттеріңізді жетілдіру
асқазаныңызды кез келген бір денсаулығыңздағы ахауды ыыы емдеп беруге ы дайынбыз деп
соған ы шерту керек пе керегі жоқ ол денсаулыққа байланысты болса керегі жоқ
денсаулықты құртып алу мүмкінсің дәрігердің көмегінсіз ол анау бір айдаладағы біреуге сеніп керек емес
дәргердің диагнозы мен ғана ыыы кәдімгі дәрігерге барып емделу керек
а ондайларды мен айтып отырмын ғой жаңағы алаяқтармен жаңағы денсаулыққа байланысты дәрілерді алып керек емес
мен бір екі кеңес айтайын сауда жасау үшін сіз бірінші затты кім сатыватыр соны анықтаңыз
мысалы инстаграм парақшасын алайық ы ол жерде ыыы сізге зат ұсынды бір сіз бірінші қараңыз ол затты кім ұсынып жатыр оның жеке парақшасына өтіңіз
ол жерде оның қанша оқырманы бар оның оқырманы көп пе демек ол сенім сеніміңіз арта түсті деген сөз одан кейін тыңдаңызшы
жоқ жоқ жоқ ол жерде тоқтасаңызшы мен айтайын да әрі қарай айтайын да енді
оқырманның ішінде фейк деген болады одан кейін нағыз адамдар деген болады сіз шолып шығыңыз мүмкін жердің көбісі фейктер шығар
оның фейк екенін қайдан біледі оны ешкім бәрі біле алмайды бұл жерде денсаулықты
осы тақырыпты негізі негізі ағамыз бағана айтып еді айтып еді
жоқ денсаулыққа енді оралдық міне денсаулыққа қатысты дүниелерді алып керек емес жоқ айтты ғой
аптека бар дәрігерлер бар поликлиникалар бар
а келеміз де біз ойбай мынаны ішсе денсаулығымыз жақсарады мынаны ішсе мындай аурудан сақтанамыз деп ыыы қайдағы жоқ белгісіз дәрілерді алып
кешіріңзідер бағдарламаның уақыты шектеулі осы жерде бөліп алайықшы онда
көрермендеріміз үшін өздеріміз үшін қандай тауарды алуға кеңес бересіздер қайсысын қайысына жолмай ақ қойған дұрыс
мен ғаламтор арқылы ешқандай затты алмауға кеңес берер едім жеке пікірім
өйткені мен кез келген затына тапсырыс бердім алдым ауызым күйді
ыыы жүз пайыз хлопок деді жаңағы мақтадан жасалған ол ондай болмай шықты синтетика болып шықты
сол себепті мен өзім қолыммен ұстап иіскеп түртіп алсам ал өйтіп алданып та жатқандар бар бірақ өкінбеймін өйтіп алдансам өкінбеймін иә
мынау холофайбер деген затты естідіңіздер ме естідік куртканың барлығы сол ғой сырт киім
ол мына матаның ішінде болады иә оны жүннен қалай айырасыз
қазір ііі куртканы мысалы қолмен сатып алатын иә егер магазинге барып неғылсам мынандай ы қалтасында мынандай жастықшада көрініп тұрады оның ішінде не бар
ы алдау бәрібір болуы мүмкін дегенге қайтадан келе жатырмыз
ақұлан мырза сіз өзіңіз түйінді ой айтып жіберсеңіз і бізде і уақытымыз шектеулі
ы қоғамда баршасын сақ болуға бірінші сауатты болуға шақырар ал алу алып алмау бойынша ол сіздердің қалауларыңыз ешкім ешкімді шектемейді
алуға кеңес берер едім елімізде жоқ шетелден ғана келіп табылатын не бір зат болсын не бір бұйым болсын соны ғана ыыы тапсырыс беріп алайық
ал мынау қолымыз жетіп тұрып екі атассақ дүкеннен барып алатын затымызды көз жеткізіп ы тістеп дәмін көріп алғанымыз дұрыс деп ойлаймын
халықты барынша сақтыққа рахмет
қажетті тауар мен қызметті жылдам алуға асықпыз бірақ монитор бетінде жылтырап тұрған зат алдамшы емес екеніне кім кепіл
бәлкім оны таңдаған өзіміз де кінәліміз бе
қайткенмен барлығымыз да пендеміз ғой аман сау болыңыздар